<noise> Au pere moni vavineku ka, soori geku walana oma wa, para vavererea ulana na. Vanugai, noo ekila no pagara laka wa na kilikone nai. Rakili konenai pe wanai ne. Ge tuura irauirau wa, noo au geku gulu vavinera, au ria ga tikulio vavinera, manualera, para inivaitira para, kearia ne pagarala kala. Aonai wane gapa. Geku uvukau parakala moni para ugukau wa. Para ugukau para vakilaria, au eoma nee, geku wala omara aunai, au geku eoma, keke eoma pene kwara, geku keke ekamuna, ne kekena wa maki nega wa gilama gilamana para. Kamuna waga era. Inaku ria pege wala aura, amaku ria pege wala aura, geku tegama, kava lualua para, vaa kilama ne pegere verigama para riria. Pegene verigomai wara pe, verere wa, pa teeni para vaginia, kokoroku eau para vagi Vanua aniani na mapararana wa, para woi lakaia ne para ao. Ne noo geku eau, keia pegereve kalaa kone ai, ne au parave vala rage ceana ka pegere aoa. Au para alu vaa nama vaa nama ne, era pere ne, geku poti ka para apia, poti wa pamili maparana pere uraria wa, pere ura ria pe, pege neverigomai wa rakili konenai Wakapu wa pagaral, pegere aleva wa. Gealave maeo wa. Pe, para veamai para aoagia ne, wanai ne, rega, vea vea pamili mapaara mape gere ravu ravu oa ne, pagara, staati wa, ai, au mageku famili ria, geku tuura aukavaku mapaara vanai gealuna, marawara manaura mapaara waoma koukou. Maparamai pagarave koukou. Woofa velakera para apiria, wakapu maparana para ao makea. Ne au geku wala omana pagara verereagia wara, kwalana vanuai wa, ougamagiana kone maki pema lavu vevili ragea pe, namana kopunamo wa Rakilimo ai pere ve veapi, enai maki niuniu aura voo vagi pe, ne kou vira kapagara woi lapualiria aukara vira ka ne, kwarea wa. Vevaaneka nega wa melo geria wei ai, ai maki ai, ai maki gema wei ai. Pagara mari laani rapana pere lugamai. Monin pagara, vewara veveni nega nega pere ao pogi, rapa pere lugamai, arona pere rigomai, woanana pagarave ugu lovolovo ne au gena, au gena numai wa. Geria, kipalo kopura kopura mapara venima wa, pee moni, Kipalo kopura kopura para veniria, ne gemi eau nee. Gemi ririwai piokalagi. Moni para apia ne geku, leuleu auna valigura kamo parama rakea piaaina nega ekeakea aulavagi guna paranvaki opeayanea, veveneka. Au pegere kea kavaku, nama valigu ka mapara kala wa, wamoni aonana wa geku wala omana, pegere precentiku waveaina, numa, lealeu auna, keakea auna, valiguna pegere apia, pe para ivagi wa, au pana nega wa akau vanagi wa. pere geku urala omanai wae au veaira pegere Era pere moni vavinku ka gena, na, laani wovagi aonai wa, noo gave ugamagirawai auna wa pegere wala wa. Noo gauga magirawai wa au wa makapu ai para ao, ekapu ai para ao wa, aikina wa wanai maki rakili ai aikina, ne maki. Peleinimoai regekau ne lavualimo wa, wanai vanua kwalarai pe, pamili ria verere wanai ne mawaikule wa, wa vanugai. Kwalana melo egira pe mawai kulewai. Ina au geku wala omanai au wave aina, pana kala e pana kala, e pere geku wala omana.